Fomba fiarovan'ny sokona sy trandraka tegna de izy rehefa misy fahavalo mandeha <hesitation> a- ôhatra misy olona andeha anambora- anambotra anazy de mivoaka ratsy be ny fantsigny de igny marangitra be, de izy kôa mandeha misitrika agnaty lavaka foagna rehefa andro atoandro; andro alina izy vao mandeha miaragna hanina de sy de itagn'olona zany izy.